نفظل مفاتيحي تقعد عندي والتليفون بتاعي يريح لي علاش؟ على خاطر التليفون تنچم تعاوضو أما المفتاح وقت اللي بيضيع لك ما تنچمش تدخل للدار بلاش بيه، تحس تولي مت-متشرد تعيش لبرا يعني هي لازمك مفتاح دار، الدار ما تنچمش تعوضها لكن الهاتف الچوال بالطبيعة يتعوض تنچم تشري واحد اخر عادي چدا.